அரசியல் ரீதியாக, குறிப்பிடத்தக்க மாநிலத் தேர்தல்களின் ஆண்டாகும், உத்தரப் பிரதேசம் உட்பட பாஜக முக்கியமான வெற்றிகளைப் பெற்றது. பெண்களின் உரிமைகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நிலைத்தன்மைக்கான அழுத்தம் போன்ற சமூக இயக்கங்கள் இழுவைப் பெற்றன, மாசுக் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை அகற்றுவது போன்ற பிரச்சினைகளுக்கு எதிரான போராட்டங்கள். விளையாட்டுகளில், இந்தியா வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நிகழ்ச்சிகளைக் கண்டது ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை அரையிறுதியில் ஆண்கள் கிரிக்கெட் அணியின் வெற்றி மற்றும் 2022ம் ஆண்டில், விண்வெளியில் முன்னேற்றத்தைக் கண்டது.